Kuanainogirai nunnunmo tee ee ligoma tatai gai nko nonoi nko tee maumani tontokoi num toi nunnum, ee tee maigin ligomagere oke tee upugani ku rake, ligamagere, maigin ligomagere, moo oke, paiga, ni, korigamin, upugamin, oge upugami, ogee korigamiku nunnungui. Lee ligoma nka omi tatai omi, nonoi omi, tatainonoiomi upugamiku lake tege sinto toi nunnum. Tee mureugu, tee tontoge toi tosimommo, tege maumani tontokainummo toi nunnum, nagaino tei nka tatai toi nomma tei mara, ama ama pururugasi, siraugu toi maumorilo tetegim, nagainogo toi pai moka nu toi apum silopira, eikopiro tata toi tege mau moliro piapiai, mau morilo toi piapiai, tei kuanai ee pogomma ii nomoto karugakuro toi mau, nege nagai toi ikou muropomino. Muropomino ikou ninnipikosi nege tou tekuo, tei tunnguara tei nonma nka tatai toi sinto tutumm toi turo mau maliro puagotopui nagai toi kolo puro tege mau moliro pitusi, tege pipitusi. Pituriro nagai taoi nagaimo tugu toi tage mau morilo piakii, toi mau morilo piapiai, piapiamo nagai toi apui, toi mau morilo tegu aigo tepuro toi mau morilo omorui, omoru gu toi mau morilo kogi pui, kogipuro mau tou toi patakoipui. Touno toi patakoipui, tata tege toi konkogipui, konkogipui ei kopiro tei ama mokinass mau touno toi patakoipui, nagai toi piro kuio ito kueruro minaparo igikogiraiko on-otukui ei kopiro tege tantaragu, tantaragu, tantaragumo piro mau touno nkui, koro toi nagai mureugu kukuropuigu uii. Kukuropuigui toi nagai uii, ugu toi nagai tea mureugu lakwi, lakugu nagai toi monanue, anai toi apui, ogoi iko oioirope egu toi apwi nne amo eikoi siromui, siromuigu siramui, siramuro miro kupirammom, kupirammaro sinto sisira mu touno mani rei, siro tata eikopiro tata egu iai mokanu tutu, tutu, tutugu pei, tutui, tutui mau morilo ninnipikui, mau morilo ninnipikui rata mau morilo piapia, tata mau morilo piapia, mau moro piapia, mau moro piapia mau moro piapia, piapia, piapia. Tege mau morilo piapiamo, piapiamo, piapiamo, piapiamo, mau morilo piapiamo, piapiamo tuntugu, tuntugu, tuntugu, tuntugu tata, eikopiro tata mureuii, piro plapiagu mau mureui. Mureugu egu eie tatai piro apui ogoi on-nara, nogu ugua nno magoino, magoinoku asi rata ei egu makui, makui, makuigu atui, atuigu nagai iai kopiro liga nonoi uro agui ei oiraugu iropem. Tata ei egu nagai mau morilo omorui, eikoro tuina mau moro omorui, omoruigu piro minturo, minturo apui lai lopa lougai toi mau morila tegesi tata, egu iai liga papai tee mureugupaiokurilo, palokurilo, paiokurilo mau morilo turilo, mau morilo tusi mau morilo tusi turugito apusi lai paka pituoipesi, pake pituoipes, paka rokogoipesilo pitusi egu eie kopiro apui. ei kopiro nna sinto tete mui sinto tetemui, sinto temui, temuro amui lo mara, lo mara koino paigu mara monogu paigu tee muge noke tonto legakoimui tete pugu apui oo iko tegis laigoma tantan. Aitorimo kagatesina tantan aiturimo kagatesina egu tege apa apakira egu eie mama eie ana, <noise> Anai apui uu, iko tee paiga tege paigoraito kagaraitusina toi ninnipikeregu nno kauragaipuii toi nno kaikai tetepem. Egu apai kaikai tatepokuogo tou runrugetu ei mau ama numem, amam numem, ama numen, ama numem ama numem. Tata egu nagaimo eie mama, ana mau moliro toi, mau moliro tui mau moliro tui, mau moliro turo, mau moliro turo. Mau moliro turo, mau moliro ninnipikui, ninnipikui, ninnipikuigu mau moliro piapia piapiamo, mau moliro piapia, piapiagu nagaimo ia mokanu patagui, pataguro apui ei oiiraui, apum ei niio kopiro pomom pitusi, pitusigu copa nagai imoto tegesi. Tegesi gu lopa nagai imoto piapia mau molin piapia piapia mo lopa piro egu atui.